थाईलैंड की बात करूं, तो वहां बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। मांसाहारी भोजन यहां ज्यादा मशहूर नहीं है। लोग यहां ज्यादा सलाद और साग-सब्जी खाना पसंद करते हैं। मशहूर डिश हैं यहां के पैड थाई और पपीता सलाद। यहां के समुद्र तट भी बहुत खूबसूरत हैं।